Ñy bitro moa roahe. mampiasa ñy sofiny bevat'eñe. hilany hany ho haniny. Manahaky anizay avao koa. hijanjiñany ñy raha ho avy. ndra loz'eo ndra ñy raha soa ;hiarovany ñ'ainy avao ko'eñy aminy ñy fahavalo mety ho avy hanafiky azy eo na ñy biby hafa maro zay.